Ekyitsibu ekyinene esaha enu ekyiri omwakyihugho kyosi kandi ekya ekyabirihamba okwabandu nakulhabirirya eminyethu, kyekyeribulha emibiri. Abandu bamabirisoma esya course singahu ngahu, emibiri yabiribabulha. Nayi injuwenewene ngalimughuma ekyakirireberyaku, nayi munasoma. Ngakolha akabiri akomundu oyuthasomire. So, ekyitsibu ekyu kyabiribya omwakyihugho kyoosi ekyeribya emibiri, isiyirihu omwakyihugho kyosi. Abandu bamabiyasoma esyasukuru, bawithe esya course singahungahungahu betu sibawithe emibiri. So, ekyitsibu kyekyu.